Tugho tughoobi aghuduro dugho tugho bia gbuduro utenyugha rookarabh ologhi utenyugha rookarabh ologhi tughoobia ghuduro roolo ami nadeghe hanogho zina uteng ugha roo karabh ologhiro a gboloman roo mon ooy tugh obi agbudum talookoluroa aroem olo ana usuroa pamo pamo oghool aloorohuroa roubi agbu duro kaa kaa olo ana ha plam roodigh po work obiogho onuroa po oneghe onogho onu roo, kaar kaar olo ana uplan odighi poneghe onogho ohuma <hesitation> utengugha rookarabh aghuduro. Tugh obiaghu duro roa gboloroan alooronuroa tutua miibi aghudure olo tepel ziina medie natuobho urughugha roa ghudu roolo ineghedio utuaghaba mitanabh na dighaghuduro niibi